Nak or lëꞌ mak xchuꞌ, or lëꞌ mak sdzoꞌbx̱iy, or lëꞌ mak xkëꞌ c̲h̲edz, o or lëꞌ sia lad lad xgwiy lo xkomier.